Alura üna persun-a prima dë spuzela deve cunosla prima dë tüt e pöi niente deve savei s'al e d'bun-a famìa, s'a travaia al e impurtant, ma pöi la persun-a t'la t'la t'ëmpare pöi a cunosla cuand t'la spuze e t'ëmpare pöi a cunose i soi difetti i soi pregi e tüt ël rest